عدد الكتب اللي اقرأها كل عام يتفاوت لكني اقرأ عدد الكتب أما بالنسبة لعدد الكتب اللي قرأتها خلال حياتي ففيها جميع المجالات منها الرياضة والتنمية الذاتيه والأعمال أعتقد انه ممكن يكون